Brazil sagale birri khabdhii sagale ishian thaa lila bekhenu fijodhaa yedheni ishisun gar woldhameraa suun akhan jirti weekend faa akhan nyathen poder khujj yedheni ishisun sagale hahafalea akharaji yedheni mkweka ishinsunen sagale bahariathi brighed dhorianen hinjirthii queen dhim yedheni tokinen kaprinyaaa iyoo vandarper yedheni sunen yote sagale brazilithi